Kõgõ lihtsämb omgi võttaq lihtsält hapund kuurt. Vai sis sinnäq hapnõ koorõ sisse ka tsipa maitsõainit pandaq ja omgiq kastõq valmis. A tõnõ variants om jahust ja soolast ja võiust kiitäq sääne lämmi kastõq.